بصراحه <hesitation> نحب نتقدم مائتي عام للمستقبل خاطر الفضول ديما يدفعني نعرف كيفاش باش يكون التطور العلمي والتكنولوجي والمجتمع <hesitation> حابه نعرف إذا البشر نجحو في تجاوز التحديات الكبيره متاع اليوم كيما مشاكل المناخ <hesitation> والأوبئة وشنوا نوعية الحياة في المستقبل.